<hesitation> linyonyi lienya khulemba enzu yiyo la lumenyama liranganga likheba abundu khumusala likhakhaba abundu khumusala lirachaka khubukula buli bunyasi nelichinga lunyasi lulala lichia khuombokcha, nikali kabili kama kakhonyana kukhaba. bunyasi nekombokha kanyala kunimishila bunyasi, kammishile amaishamasa ka amatuma kanimishile amakhamara kie mikhonyo khumbokha inzu. kekho ombokha inzu diye kamala kamenyamo. ka khamenyamo onyola kakhavela amabuyu kakhalula.